لو عندي ثلاث ساعات فراغ ممكن مثلاً أختار إني أقسمهم لثلاث أجزاء، ساعة منهم أنام فيها الساعة الثانية أرسم فيها مثلاً أو أنسق شي ألوان أنسق ملابس أنسق زهور، والساعة الثالثة ممكن إني أخلي أشوف فيها فيلم أو أطلع مع أحد أتمشى تمشية <hesitation> قصيرة وأرجع للبيت ما أطول يعني، المهم إني أقدر أسوي كذا شي.